अहा हमरा के बार बार काहे पूछे छीये हम तोहरा के बोल। दिए रहल की हमरा के खाना नई खाईबे मतलब नई खाईबे। नई तोहरा के खाना खाए पड़ते ई की हले भूखे नई छे त कहा। से खाईबे पेट में जगह होवे से त खाईबे छी ओ सब्जी होईजे। ओईसन और अगर हमरा मन करते त खाईबे वरना नई। खाईबे बात खतम एकरा आगे कोई बात नई होइते।